E jìiiŋ nɛ, sèèùm kɔ̀à wèè maŋ yìlè kpòòɛ, mùŋ hɔ̀ɔìŋ kpòòɛ sùà, kɛ̀ mȧŋ kìlà, kɛ̀ ke saaàŋ kè yilè, kɛ̀ kpòòɛ yìlè jìiiŋ nɛ, kɛ̀ jìiiŋ nɛ yìlè kpòòɛ kɛ̀ mȧŋ jɔ̀à saaŋ muìŋ.